Noq härmäq? Nä ummi võrkõ muidoki kudavaq. Kuigimuudu nä laskvaq säänest hindäl tagaotsast määnestki säänest kliipvät niiti vällä. Ja sis kuigi nä mõistvaq niimuudu kutaq sääntse võrgu noist.